أكتر شخص أثر عليا في حياتي هو بابا لأن هو على مدار حياتي كلها هو المتحكم في كل حاجة هو اللي بيوديني دروس وهو اللي بيوديني المدرسة وهو اللي بيقررلي إن أنا أروح فين واجي منين وهو دايما بأقل فعل منه أو أكتر فعل حلو منه بيخليني سعيدة أو بيخليني حزينة يعني الإتنين.